Akan kun bines akana kun dib yede hoinin yani ufirra inama dorga feden it yanine sit gurura ahe gad yede yani sit kuta yani dub sit gurura ilkan gadyase ak nam sinyanno fedu akana dib yede yani inamat gurura amine yani ilkan kulli ufakasa yase sit kuta ak nam sit kutu dub dib yede won akasi sun midasa inin defence mechanism isa akas.